Ndayanza varende vanje vakumenya navo vasominya vana, vana vasoma vana vava ni ikavi, vangola zikarii, vana vali nulayali ndayanza sana, kari kuvarende vange vasominya vana, mburiranga nindi nuvuyanzi, navo murimenya ryanje rya menya navo, varende valai, vasominya vana, varende vari nimioyo mirai, varende razizanga murivugana, varende vakari namakhura matamanu tawe, varende vakhaenyerakhu vandi vutamanu tawe, varende vavulaku imbotokha tawe, varende vari za nuvulala kumenya nuvulala kumenyaa nuvuyanzi, kwayagazana, kujenderana kuriza halala, kwamenya halala, imbotorikha iri mukhuze tawe, ndakatamba nzaa wamurende wanja, masava zinguza, ndiza ndekha zinauza yezo zikhonga, maamulina ndi nuvuyanzi kumenya na varende ikavilaeyo, kukhonyane navo ndiono, sala nyasaye akuhee vulamu khunyi, sichira khumenya ndiono navarende yavo, khu ndi nuvuyanzi kabisa khumenya, khumenya na varende vavurakhu mwoyo mtamanu tawe, varende va kusavananga navo, varende va kwikharanga navo halala, ndi na vugali mnonono ku nyasaye. Mborera nyasaye urie muno khumba varende varivalai vakwikara navo.